O koʻu holoholona punahele ʻoia no ka ʻilio, ka ʻilio Pitbull no ka mea ko lakou kino he nani, ina hoʻoikaika kino lakou ikaika ko lakou mau ko lakou mau kino a hiki ke ʻike, hiki ke ʻoki i ko lakou mau pepeiao, hoʻolohe kela mau ʻilio a he ʻilio e malama ka ʻohana me ka pepe.